نقص الوراق بتاعها حسب حجم الهدية، وبعدها نلف الهدية نحطها في وسط -وسط لف الاطراف، وبعدها نلصقها بشريط لصق، باش ما نتحلش الورق بتاعها، ونزينها بشريط نعمل عقدة ظريفة هكي لطيفة باش تكون جذابة وشكلها حلو، وتنفعتني نهديها لحد بهالمنظر.